<hesitation> min kaa, jime adiimeeji ɗii ɓurani kan, sabi iɗi miccintina kan taarikiiji. Ɗi anndina kan ko maamiraaɓe an ngolli, no ɓe ngollitannoo, e golleeji ɗii hono njaharata. <hesitation> ana waɗa duu, weltaare tan ɗun ɓeydanta kan min kaa. Kanji ɓurani kan illa e hannde hannde kesi ɗii. Sabi hannde yimi sukaaɓe hayeeɓe ɓee, a miilan ɓe anndaa ko ɓe yimata.